Talia jinidimi andi wo di Talia Supaketi, wo di Makaronin, wo di Indomi. Talia Supaketi do, doon doon bedoda je Kampani doada. Wo di Boje bedoda je Sare, bedo Muruzawon non non bedoda doon beo Fulawa. Non non kanjon komi andi.